No për mi al e pa etich culunizé i auti pianeti perché al e giüst parei e perché ëntà ognidün a vìu ëndua ch'al e e a deu pa andé pruvé a ste sü d'auti pianeta e i auti pianeti a sun bin fait parei e cuindi ëntà pa andeie zgairé